Yuvish uchun yuvish vositasi solingan iliq suv bilan to'ldirilgan idishga kiyimlarni soling. Kiyimlarni muloyimlik bilan ishqalab yuving. Dog'li joylarga alohida e'tibor berishingiz kerak. So'ngra toza suvda yaxshilab chayasiz ortiqcha suvni siqib kiyimlarni quritish uchun ilib qo'ysangiz kifoya.